Tara poaj taku tolim malot hiningal u wan be lia celebrate, je lia ku gai mei a tou posa tagoan, be lia hois e nouk a kanen. Hois e nouk a kanen hare na tuku hois mean a kanen, be lia ngok hamas e nouk a revan tuku ngok o ren je revan tuku nitahul uan i tariru. <hesitation> Mei has ta revan nu iah u, revan hare na ti a sia bai gon mei elia. A revan ti posa gon me lia turu sia u hiningal te ka na ien e ru a revan tuku nitahul wan i tariru be ru e la rim be lam e gai me nam eiau a ji len ni posa tagoan. Len ni posa tagoan, poaj ti la ua ma ru be ru e nen er, nen er be lia hois se nok a-a sia botol a kua hiski, ku hois en. Ru kuj hat si nin e ru ia me kuai a kua te ka na ien, mei, mei ta kua mea ru. Mes a katun helhel te lam mei ta tahul si mea lam, lam be me lu e na botol te ka na en, kua hiski te ka na ien, be jia me no. Be ru a revan tuku invite en e kinan rin te jia ua kate la mel a katun te ka na ien, a botol kua hiski, be ru mei ta kikisal mea katun te ka na ien. Be lia haj e nouk e ru, "Raeh i no, nen niam a kanen. Ka te ka na heh na kuai no u bate-bate tous ne no bete kap a no. Raeh i no, me kua nomi ji me nen nomi ji kanen nien bete kap a no, be ri te la ro, be ri te na soh poij i ro. So hainpan te la ua ma lomi be mi te me gai gon me no mi elia, turu <hesitation> len ni posa tagoan turu len ni roman.